Injé nicaméén aw béŋaar émoto wala émobilét; émoto yo béning éruus, jambi éruus yayu éyogéni, éruus yayu yo béjogi nak éyogéni bagung, yogéni bagung, mat uju ulako jak. Lañulo yamé do baan, lañulo yara émoto sin lañulo yara émobilét, yara émoto érégé basuum galako jak éém. Ēmoto éni ulako do lañulo ébajé, mat upuur do; émobilét éni lañulo ébajé aw bépuur niyo parce que ébajut fulahay faan uñumé éŋar miin ujook nukogoro. Aw bépuur niyo, ulo aw bugayogénoor buyégéhi.